Pos el termometru se endiña en una parti del cuerpu a escogel, essu ya caúnu o sigún dela cercustancia. Bien puei sel el sobacu, la boca o el buderu. Alogu aspera un ratinu hata l'apitíu sentil i ya miral pa vel la temperatura. Ara es abondu más cenzillu peru enantis eran de mercuriu i tenías de remeneá-lu enantis de poel gastá-lu. Güenu, qu'aiga suerti i no tengas calentura!